صراحة أجدم هواية لى كانت إنى أرسم، كنت أحب الرسم، لما كنت صغيرة كنت دايما أحب أرسم الأشخاص أى حد أشوفه أجوم أرسمه، أحب <hesitation> أرسم المناظر الطبيعية اللى أشوفها، أحب أرسم هذه الأشياء لغاية ما كنت مبدعة وأنا صغيرة، بس ألحين وجفت عن هذه الأشياء مع ال-إنشغالات الحياة وكدة.